ⵏⵊⴰⵢoⵀ, ⴷⵀⴰⵀⵜⵓⵎⴰⴳ ⴷⵀⵔⵉⵜⵉⵏ ⴻⴽ ⵢⴰⴳ ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵔⴻⵏⴰⵡ ⴼⵓⵍⵀⴻⵔⵉ ⴷⵀoⵔⴻ ⴽⴰⴼⴰ ⵍⵉ ⴳoⵍ ⴰⵔⴰⴷⵡⴰⵉ ⵢoⵢo ⵢoⵏ ⴻⴷⴰⴽⴽⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵣⵉ ⵀⵉⵢⴻⵉⵏ ⴷⵀⴰⵀⵜⵓⴽⴰⵀ.